Zero, folo amby zato, roapolo amby roanjato, telopolo amby telonjato, efapolo amin'ny efajato, dimampolo amin'ny dimanjato, enimpolo amin'ny eninjato, fitopolo amin'ny fitonjato, valopolo amin'ny valonjato, sivifolo amin'ny sivinjato, zato sy arivo.